افضل انو اكون شخص اكثر ذكاء على انواكون شخص اكثغ شهرة - لان انت من تكون شخص اكثغ ذكاء ، غاح تجيب لنفسك كثيييغ اشياء، ممكن تجيبلك فلوس، ممكن تجيبلك منصب، ممكن تجيبلك علم ترتقي بينو، فا هاي كلا الاشياء ما تلقيها بالشهرة، واصلا ممكن تكون مشهور من خلال ذكائك